Menurut saya mungkin banyak ya, ada babi ada anjing. Kemarin anjing ini yang memang bikin sa paling geli sekali <laughs> di <hesitation> rumahnya ibu kos, sa kan kadang, kalo tidada kuliah tidada tugas itu sa biasa pergi tinggal ke, ibu kos, ibu kos ni su lansia juga su ta-tahun ini de lapan satu nanti di bulan november, nah, gara gara sa ni biasa, kadang baru ke dia, jadi de punya cucu punya anjing itu yang taruh pergi taruh di dia. Di de pu rumah di karang pete sini, perumsat karang pete. Ah anjing-karna sa pu kamar <hesitation> sa pu tempat tidur itu bukan di dalam kamar itu kaya di dalam ruang makan kan rumahnya besar terus <hesitation> cuman pele sama lemari besar saja, jadi kaya anjing punya pipis kaya ha datang, kalo belum dibersihkan karna itu, ibu kos tu de tinggal sendiri di rumah besar itu jadi, kadang anjing kincing sini sana tu juga i-ibu ni de tida cium, jadi kalo sa biasa malam pergi tidur itu, bau pesing anjing itu, itu bukan model ya anjing yang besar besar yang anjing kecil yang imut imut itu. Ha suka cuma tuhar de pu bau pipis sama de pu bau pup ini. Ha tida bisa tahan skali kadang ha datang tu ha harus bersihkan semua, sa angkat de pu tai tai, sa bersih bersih de <hesitation> pokoknya dari sa pu kamar itu sampe, ruang makan tu semua sa kasih bersih, ha kasih bersih baru ha bisa tidur. Satu kali begini sa lihat <hesitation> itu anjing de pu nama skipi, ha hatu kali begini ha lihat skipi de <hesitation> de berak di atas tempat <hesitation> tempat duduk di depan teras ini, depan teras baru, sa keluar lihat begini baru ya ampun de makan de pu <hesitation> de pu tai anjing, de pu tai lagi maaf eh de makan de pu tai lagi yerus, dari situ itu ha kaya ha su geli deng skipi ha kaya ha su malas main deng skipi lagi ha kaya ha su malas main deng skipi, ha bilang aduh skipi, makan de pu tai dari situ kaya ha geli, tidak suka cium bau skipi begitu, kaya belum kasih mandi karna memang itu, lansia jadi <hesitation> tida biasa urus anjing juga, cuman kaya temani dia saja untuk di rumah begitu. Itu anjing tu biasa pup itu mau di ruang tamu mau di ruang makan, sofa itu aduh, kadang itu ibu juga de bersihkan cuman, yerus de pu bau ni, ha sampe biasa sesak nafas juga ni kalo, cium itu, bau. Itu saja sih tapi sebenarnya a suka anjing, cuman gara gara, ha lihat de makan de punya kotoran ni ha kaya aduh. Ha su malas lagi.